<hesitation> naré rcá <hesitation> beu, este, rzhunyia gyiec´ia bel idié chi cháh tïé gwuel nugwuel run precizy bró ichgyiec´ia, té nugwuel chi bichizaní queity rcadia beu, pero rana ra mna áh laruba ni rcaraba, marú ni rcaraba beu re té idié bxidy idié, gun´zac´raba gyiech´gyiec´raba chini giluní zac´ru.